ña kuu ñaa ka´a ka ra ka´a ka ña kuu kaniyo ntuyu ra kitaña ra uu-n satukuña tava ña ntuyu tyi ña tatu ivi unim kuaa nu kutiu´n yo´a nakatye ni aja aru kó´o Kali ka ña kuu martillo ka´ra a´ru koña ra ña´ra ii kusayo tava yo iin ntuyu ka´a tyi uu- n tani kita ña ra ni ku´ka kana tu´a a tani kamatu´ a ra nii kuu ntakuaxituku a tyi ñaku ka´a ha hua u-n vee a´ra tani kisíaa kun´yo a kua´era ika kunu kita kita martillu li kita ntuyuli ha ntuyu ka´a ha kuaa´ña kitaa kuaa´ña taku taku in itu´n tíaa a in ña nami kunu a in ñaa katani yo ntika ve´e kuniyo ra sá siniñu´a ka´a ha kuuyo ista ña ku ntuyu ka ra sa kuu kita ña taru kuuni tuku´e tava yoá ntasama yo´a ña kuu nùù ntiaña ra kuuni yo kuntia ñaka ra ñaa ika kuu nu uum ñaka ra kuu satuku´a tavatu kue´a tava yo´tava yo´a ra sa ntatyatukue´a nami kuni yo ntatyatukue ra ñatyu iva ñaka hua siniñu ñá´a ñakuu tava yo a ntatya yo´a nami kuní miu´ra ñatyuu ñaa un ña va´a hua´a